Sí, es emportanti, peru más que pola conocencia, pola abrición de menti. Porque ogañu una conoci genti tan morrúa i tan boba que pahi mentira qu'aigan estau ala nuversidá. La verdá es que no se comprendi o, güenu, es que quiciás es que la nuversidá s'aiga envertíu en una emprentaora de títulus i no essi sitiu nuversal que devía de sel, no es? Velaquí, caúnu al su avíu, qu'izía la mi agüela!